Hewan yang aktif kalau malam kalau kata gue sih tikus, kenapa gue bilang tikus ya itu kadang-kadang nih di atas pelapon rumah gue tuh kedebag kedebug, nih binatang ngapain apa berebutan makanan kadang ini gue bingung nih itu di atas pelapon nggak ada makanan nih. Dia ngerebutin apaan gitu. Terus kadang kadang gue iseng nih, gue ngelongok di plapon, dia ngapain, gak tahu dia kawin. Gue pikir nyari makanan. Terus kadang kadang nih, kalau gue perhatikan nih, kalau digot gitu kan, dia gak pernah kebauann gitu, gak mau pakai masker gitu kalau lagi berendam digot. Terus kadang kadang gue bingung, dia kalau mal, kalau siang, dia tidur tidur tapi gak kelihatan. Tidurnya dimana, kelihatannya ya kalau malam doang. Terus kadang kadang mindik mindik gedebuk, katanya. Ini yang nyenggol pintu gue, gak tahu gue siapa nih, malam-malam gue liat tikus. Dia pikir mau masuk kali itu kan, betulnya ditutup. Kalau gue perhatikan, kok jendela gue gerowak nih, padahal gak ada makanan di situ. Gue perhatikan besokannya jendela gue bolong. ga taunye die masuk dari situ, pernah nih gue jebak nih ya. Dijebak pake lem, itu lem gue ampe abis dua apa tuh kayak odol gitu tuh, dua odol begitu kaga mau nempel nempel, ini lemnya yang salah apa tikusnya yang pinter ya udah gue taroin tengahnya nih, gue taroin terasi, gue taroin apa lagi tuh, gue taroin kepala ikan peda kan wangi banget kan masih tetep kaga mau nempel ini apanya yang salah. apa dia pakai kaos kaki ya kan, pas nempel dia lepas tuh kaos kakinya sama dia kan, diambil tuh palanya gue bingung kok, makanannya hilang tapi dia gak nempel gue iseng lah, gue cari nih di belanjan online kan, cari jebakan yang bisa ngejepet palanya tuh kan gue taro nih di pas lubang jendela nih pas lubang jendela kok jebakan gue hilang, tapi, tikusnya gak ada, tapi tikusnya gak balik-balik lagi gitu di rumah gue ke mana nih, gak taunya, dua hari itu tuh bobang kayak tuh di kamar tengah tuh Nggak taunya dia nempel tuh keselip sama apa tuh <hesitation> sprei jendela. Apa sih namanya hordeng. Iya, hordeng tuh. Nempel nih hordeng. Nggak taunya, pala kejepit. Pantesan, bau bang. Kayak jadinya rumah kan. Itu kalau kata gue. <hesitation> Yang pintar mah itu. Tikus.